اللغه الام الي عند اهلي ومامتي وبابايا وجدودي طبعا هي اللغة العربية وكمان الانجليزي لأن كان اهلي وهنا صغيرين دايما يهتموا بالانجليزي ويكون عندهم لغه تانيه غير العربي وكمان عندي أخوات دارسين فرنساوي ف موضوع اللغة ده مهم جدا بالنسبالنا